आप हाल ही मा कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत करना लग्याँ छन। या आपका वास्ता बहुत अच्छी बात च। ये सी आपकी तरक्की व्हे सकदी और आपकी आमदनी बढ़ सकदी और साथ ही साथ आपका परिवार मा खुशियों कू माहौल ह्वे सकदु। बहुत बढ़िया च यीं मेहनत थें और कड़ी करा। लगातार करदी रावा ज़ब तक आप थें सफलता ना मिलो।